Foofande e wailito warta wela to neɗɗo hiiɗi. Gam to tagaaɗo mawni cemmbe ɓustoto, dabareeji ɓustoto. Ilmu e anndal fu ɓustoto.